டாப் ஸ்பிரிங் டாப் ஸ்பிரிங் தண்டு மீது உயரமாக அமைந்துள்ளது, ஆனால் குடை திறந்த நிலையில் இருக்கும் போது ரன்னர் பெல்லோ. மேல் நீரூற்று குடை திறக்க மற்றும் மூட அனுமதிக்கிறது. ரன்னர் ரன்னர் என்பது குடையைத் திறந்து மூடும் போது குடையின் குழாய் அல்லது தண்டின் மேல் மற்றும் கீழ் சறுக்கிச் செல்லும் பகுதியாகும்.